Zah zen̈y an̈onga bongo faran̈y abo abo maneran̈a zao donia zao, fiomanan̈a ataoko voalohan̈y zen̈y ninaka hoe tsy maintsy an̈onga amin̈'ny bongo io tsy haiko karàkôry fomba anongàko eo na vity na misy raha hafa andeha an̈ongàko amin̈any in̈y avô kà <hesitation> mila miomana ze zah amin̈'ny raha jiàby ohanin̈y ndraiky igiàn̈a amy lalan̈a jiàby anongàn̈a an̈y.